Nengamba mukama wange anyongeze omusara, <hesitation> nenkora kurungi emirimu ye gyakuba nayenda kandi nengesaho kumworobera nokumutekamu ekitinisa nikyo okurora namusemeza nikwo yanyongeramu omusara. <hesitation> Aho no mara, no musaba mumagezi, noija mugamba, mbaire nensabaho onyengeire omusala habwokuba ebyetago nina bingi kandi akasente tekumara kurungi.